खाने से जो एलर्जी हो जाती है, आम तौर पर देखा जाता है कि चरम रोग, छींक आना, पेट खराब होना, उल्टी होना, दस्त होना और अगर बोला जाए तो चरम रोग का खतरा ज्यादा देखा जाता है।